Buéno̱ rí xábú, najmu̱ꞌ rí xábú jnda̱ꞌ jún, na̱jña̱a̱la jma̱a xtíín. Jngáa̱ xúꞌkhui̱ má rí xábú gúkúꞌ mangaa, najmu̱ꞌ má mangaa náa̱ꞌ xtíín. Gi̱nii ikhaa e̱ꞌgíꞌ xtíín numuu rí xúꞌkhui̱ nandoo na̱ka̱taa wénú rí smba. I̱nda̱wáá rá, najmu̱ꞌ rí xábú jnda̱ꞌ mbu̱júúꞌ para ke rí <hesitation> ma̱ga̱jnúu̱la xógíꞌ smba. Jngáa̱ rí xábú mangaa, xábú jnda̱ꞌ najmu̱ꞌ náa̱ꞌ trástí mangaa, jngáa̱ xúꞌkhui̱ má rí ríꞌkhui̱ iyooꞌ, iyooꞌ xábú, najmu̱ꞌ má náa̱ꞌ trástí mangaa xú rí mbiꞌjiuu sálvú, ikhaa ríꞌkhui̱ ejmu̱ꞌ náa̱ꞌ trástí. Jngáa̱ xúꞌkhui̱ má rí xábú gina magaa. Mbaꞌja inii xábú najmaa náa̱ꞌ nawán mangaa ja rá, rí xábú má para gina. Ikhaa ríꞌkhui̱ ejmaa xógíꞌ ríꞌkhui̱ rí xábú rá. Jngáa̱ rígá i̱ꞌwáꞌ xábú mbu̱júúꞌ rí para xtíín má mangaa náa̱ꞌ rí na̱jña̱a̱la.